Won mishoanii ta anin nyaad midan marageatiey, midaan maregeanii, midanif iyyo marage woddareni daaben, dursa marage dur irdaabeni, wo maragen bichatet duumii mayye ak dakika soddoma kan, woishin bichaat duum midaan it gureniey, wolkas daabeni duum nyaaten.